كعجبني لعب التينيس بزاف، حيت هي واحد الرياضة لكتخليني نتريني الجسم ديالي كامل، من الذراعين للرجلين، وكتساعدني باش نحافظ على اللياقة البدنية ديالي، وفنفس الوقت باش نلعب مع صحابي، وندوز معاهم وقت مزيان وباش نتحداو بعضياتنا.